<noise> ɗon yaake no leggal ɗo vola be kala himɓe no yiɗi volde-volugo be mon. Innde leggal may bashar. Leggal may ɗo maari hakkilo ko fe'ata haa wuro may baako kujeji may waadata o ɗo yecca be. Leggal may ɗo hokka no waala nyamdu nyamdu. Leggal may ɗo maari moral amma o waala holla himɓe se yende leggal may maayi komoy waari wi-wooka ɗo wooka se leggal may waarti gorko gaukiniɗo.